Ujun nganiña tuma'a anmen jun nakanken najan nduvee non ndanakue yengue ujun nandane yuume'e nmendo ndó, un nache'e aku natu atu chendo vengan aku kande xhidió ujun ndio ndana venda nrio nanandio yuvee ingue nguvete atu atu namodo ngue jan yuvee nanmen ndakao namen jun ujun tando ihó, ujun veino jan jainke ujun ndakentoé ejen ka chitón vee hó nuna'a he yitingue'e vengino jan ndee nuu nunan yengue ummm nanu yuvee onandojan nguee ndueve yuku vee.